Sor é m-éré yɔrɔh sor, mdã bẽẽ büün kpa, mbüün na kpa kaa ãmã; mbüüm éréba béé kpa é sor é m-ere, sor m̃-ãã sch é tɔkpa. Mbẽẽ büün na kpa m-nɔ nee nua kii nee loo na tam na ghe. M-nɔ nua kii loo na tam, m-keerebu lõõ na tam, kẽ mdãp dõõ do msi loo dɔɔna ka é ã sii aatɔ. Pya nu mda bẽẽ kẽẽrẽ lo, nɔ büün kpa ãmã ne büün nu ã kii lõõ na batam kẽ mdõõdò sah m-ãã tɔ ye lɔɔre ẽẽ mbẽẽ dõõ ã. Sah ne pya tam nẽẽ meh ne, siga sor mhẽẽ le ãã tán na ghe é bu kpa ké m̃ si dó yẽrẽbu kpa. Sah msi na ghe kpããn ké mbẽẽ sere dó bu kpa. Pya nu mbẽẽ dõõ sor m-ere yɔrɔh sor. <noise>